സവജനിയതി। അവഫപനനിനന മനസിഗദാദാവരപണപണദാ, രാമാഡികതഇ ബഗകനിഷടായവരപണദ, ഏപാണഡലാ, സതിയദമാരഗഡവയിപണദ, സിലി, മഓസാ, ഓവലയിപണദ, അവഫപരദംരയിപണദ, മഓവലയിയതദ ജിവനാ, ആദരഷാ, നിതി, നഡവലികി, ദരഡതഇ, അവഫപരദംരിപണദ, ബഗകദാദയിപണദ, സഉനത നമബികി, പംഡായിതഇ, ബിഏതകലല ഉതധഡയിപാംദഇ, നമന ദരമ, നമന സതയ, നമന നിതി, ആഇതമിതി നമബികി ദിവനഓഡു। വിതിതവ ബഗഗ നാഇതി കതഇ, ഓവനഡല ബിലാലപണഗ സരിയദ ഗഁണടമലപരിപണു। സാമാജിക നമബികി ബഗഗ ഗഉരവ ഇപഗദു। നിതി ബഗഗ നാഇതി പരിപാലനി മലപഡി ഏപഗളാ। ആതമ ഗഉരവ ആതമ ശദദഇ ബഗഗ രാജകിയ ബഗഗ നഇതിക പരാമാണി കതദഇ പഓഡാപനം। ബദദലാഗദ സതതി നിഷടഇ ഇതന ഓവിലല ഏരല പാലമലപാരാ ആപചി।